Dizuma ch'a sun comud tüti e dui, dipend anche dal clima, d'istà lugicament ün parei, le braiëtte cürte a sun a sun l'ideal. I jeans mi l'ai sempre purtà d'jeans e cuntinuerai a büté i jeans anche anche d'istà, comuncue a dipend anche da la stagiun chë ses